اخر مغامرة عملتها كانت رحلة تخييم في الصحراء وكنت مستمتعة خالص فيها يعني كانت الدنيا هادية والصحرة هادية ومفهاش دوشة ومكان والسماء بالليل بتكون مختلفة تماما فكانت رحلة جميلة كدا وممتعة صراحة انا استمتعت فيها خالص وحسيت فيها بالمغامرة.